टमाटर बैगन भिंडी ग्वारफ़ली कद्दू खीरा जैतून एवकाडो मक्का तोरी आलू बुखारा आम आलू पालक यी उ चीज छन जौ ते कि आपा जीवन मा एक बार जरूर चखोंन।